T'sëdyut xodotyë mëdë t'saj kët'six jue yëm dunëp yë t'saj kët'six mëdë t'sëdyut myaj mëkabëp dunt's kabëp dun ni'iy padakëp jadunt's xodotëp yajxon jyantëm jyawëy.